L'America a l'à unna coltua zoena, pöca coltua rispetto a-a nòstra. Eh, inta muxica o jazz ehm, o jeans e fòscia a coltua quella moderna no? A pop-art Andy Warhol e i muxicisti minimalisti comme Phil Glass e quelli sperimentatoî comme John Cage, tutta gente zoena.